Abana baka banatsemire esaha enu bawithe obughabe nibu nene kutsibu ghukabana omwana enabirihamba esimu enyinene sihalhe eyikendimubulhya ewabana omwana enanimu mbalha ngoko anzire sihalhe oyukendimubughako so ghukalhangira esibawithe si- sibatsemire eyihi sibatsemire kusangwa ibwa ghukabana akabya abirikulhira omwa mulhembe oyo neryo akabya akahika ambere ebindu ebyamukalhaku bikamukalhaku bithi akagha na withe athi ngaronda ekyerirya, thatha wuwe abirimusigha abirimusigha omwa mbera eyeri eyeri mubembelhezya neryu enabya esaha enu esighikiriho thatha wiwe abiriholha neryu ewabana obuyingo bwiwe ibwamukalhira.